Folo roe amby zen̈y midika isa feno amy nakà karàha maro zen̈y, kô fa mihôtra isan-ten̈a maro zen̈y dikan̈y zen̈y amy nakà. <hesitation>